Pos d'Ilranda namás sé que es un país católicu i qu'án teníu estoforea pola religión colo d'Ilranda del Norti. Peru, güenu, desquitandu essu, creu que tienin fama de borrachus, amus que les gusta el pirriaqui i, por izil algu güenu pos la su música. La música celta tien muchu déssitu paquí i en Caçris mesmu ai un festival en setiembri que vien genti de toa España, l'Irish Fleadh.